<hesitation> muu aωu ɩɣa kobebi la mɛɛ ɛdiɛ ta neyi mɛ abeyui la. Ayuiɣɛ la mɛ natɛnu mu ɔnibi ɔtsɔ. Aωulani naωulevle ni akele amɛla. Ayui maɔlɔ nuu ava agbava mɛɛ aya makatsi layɛ, moyɔka kpidetsi. Mua mɛɛ ɛfu keyi ke ɛωuiɣa kɛnafu ɩɣe kobi mua abeyui laɛ. Aωui kola mɔlɛ ni anatsila mɛ ayokeyɔωɛ. Mɛɛ ɛdiɛ tɔ ba buɛ baɛ la nu muaωuiɣa kuyafuɣɛ ko be bi la mɛɛ abɛabɛ abeyui laɛ; mɛɛ ayui la mɛ ɔnibi ɔtsɔ; bamuaa yui la mɛvutsɔ komɛ meyui imeleku. Yɔmiyafu kɔɔ ki iωuiɣa kibaa kibɔɔlɛ kibaonedzi ɛyisiayi ke aloiɣɛ kobeebila mɛɛ alɛ didi nuu kiωui, ibaduɔʒɔ nébeyui emie ayidi ɛ baneyui ɛyisiayi; ayila ni yikele bua la miyɔlɛ nivuava. Ɩyɔωɛ buala miikple miyoyɔ nivuava. Komɛ ɩɣɛ o be bi. <hesitation> mɛɛ ɔbaʒmi ɔɣafa nalɔ.